Tar fardalogo, idalog fishikingalka talog sahila taban fashadtani, fatierka ken fashikekan shainkaba, ken adlikan shalinga fashosi bitazaga eron farshinga firgekan, fatierka adlinga firgikan malila sahila.